Kimbu buteu kimbu buteu ban neu kin, neb gbaad bira gbeu gad bira keu yebbira pad ni, pad baa kum ning odba, gad bura yere bu ma’sin baa bin bira, bu ma sin nii bin bira, nii obin beu pad boora, baa pi neun kpengsela baa kunu geu boofa, ina ī ded deu pad baa pi’n neu kumu, baa mail yil keu boora, gam ka’n nii pad deu kum sooni bin ulal yil geu boo sin gu ina reu songa, binfu yil wal keu boofu geu, nii pad ti kum sooni, auengna bu boi bin neu baa ke’n kunu, bu baa teu baa em teu lesu, baa lam teu lesa baa dan kuwu, ba teu baa dau teu in, ko vagseu bid gembeya, baa dan munu gad ma’ sin baa geu nii geu pad, gad sin gbaa oo ko veneb sifu ula sinu, veneb piu ula sin kpangna yero, oo ko’ nebura, oo ko’ nebbin bura kpangna yere oo ko’ bin bid kaani. Too ī be gad baa yaa ī kaaina kim geu, ī kaa kunu, ina reu boo bu ga boo ko bob da keu nebid zan teu uleura bob da keu nebbid ko’ na bob da in soon bid ma’n neu uleuna, baa kum sooni keu gaf bira, baa sam nii geu pad gue oora gad bira yere ni pad ni gara yere bambu aa gara gad mabu ga, gad abu bu ga, gad da lou a’a, gad geu pad nubeya, gad yeu koo teu bim geu pad, lea teu yeb die beu, teu zong dee pad gad ambeya, neena n pi’ gad ambeu bilu beu gba’a reu, gad dee pad n pi’u gbaa kaani too gad bira ko be’ bin teu in bira ma’n kan geu buna taa in nii geu pad deu fum sooni, nii geu pad da kum sooni bu ma’ nen gaa, bu ma’ nom keu obin ga bura bin kin ina. Nii pad da kum sooni, bu ma’ nan gaa, bu ma’ nan keu obin ga bura bin kiniina, boo ko ina bin ma’ soona bin ma’n kaa booreu, bira ta’n humu bira ban kai yeba bi kun geu boo teu reu yebbira lou pi bin gba’a teu reu yebbira lou pa’ bin gba’a feu kunu bu ma’ teu kimi, bu absel kum bin feu ngn ga bam kum soni seng geu pad. Soo muteu kin fega, ban mun veneba baa nuum gad birau, baa pīu gbaa bera m̄a ī saa reu pad ni baa pī’bu kenu, n gab gad saa in vegseu ga, seto ina bu baya ehh ī kaa kin aa ba’ kaāma baa kim geu bon kam ba’ kaama m̄ walbeya īra ban ban wal inaoo baa wal kunu ba pi ba kunu, too ina a wal pii bu yere ko, m̄a reu bura sin liin ga, boo ko wal bura a’n lumu, too neba bu aa lumu reu ko boowa bu reu sin liin ga, boo ko bara tu’ ma’na, fusa buro ma’n yare gan bura ma’n obin be booni, baa kuru sooni, nii bad oo fum sooni, buda bin gante wal bin bid uleu’n neu aueura, kpang bid kudu teu meura, nuu-bood zong egu bu bira pad bura kud feu uuera, kam geu muteu pireu paana ban ma’n in bira yee kunu, baa bagn gad bira kunu, baa pī’ bu kpengsela seng geu pad, baa kun geu boo to, foo a beya gad ma’ īn nu ma reu san singu, dan bobu kunu, n baa gu amgu n baa mura, ina n mo’ yee geu kai doo n maa kam si, n ma’ kin, n ma’ kin n ma’ kin, too ooko nengna dan kin oga da bom egg tunda yake lim ma’ ina ulaa yaaya bin seunu, baa geu ina reu sonsin geu, too oko dakin ma na’a da kin year da baa too waa n bid kin yilu, n bireu yil ko too ooko da nebo bid deera ulua yea bob nu teu kin baa geu ina ma’ bin teu kin, ina ma bin teu kim, ma ma’bin teu kim beuneu geu lee? Bura pireu pan bu uleura. Bu paa pireui geu bura faa kum bura faa daga, bu dagau pad bura faa baa na too, nuungn ma yebbai i feu bam kin yereu, baa ma’n m̄ai kimi, m̄a reu soon neu taa bi ma’n kam singu, yebbi son ga, gara gara, keu neena n kireu n baareu bu baareu kin gara, gad geu nii bin yebbi gadgeu gbaad doobira, bu zig bin mumu boo ko, bin kunneu, boo ī vin in soona boo ī’ bin in soona, nea n teu in vegseu ma’n neu ko boo ko’ boo tab kunu, boora bu ma’ sin gaɗ bita, gad bira gereu ko boo ko nyam gbaa zig baa sin kaani, boora ba pason ina boora ga, boo ko neb gbaad kaam bid tumu, neb gbaad bira kambira bu pē’ bua sin in bira yero ya bura faa ma’naa, ma yee pad ni bu zig in teu yebba nea n da man kin, n da ma’kin, n da ma’kim, maa ma’ teu kim, nea ambe ma teu kim, nau ma’ kim, nea ma’ teu kim nau ma’n kim, nea neb vegseu beya nau ma’n kin, zong kam teu tura in kabira oo da sina ma’nga teu keu nebbid ta nebbid teu oo duu, nebbid fa, neb pireu ba pa’n oo bira, da neb bira deera nureu pireu paana, deu kan ī’ na maagu in a teu ma’n kin neu au, au au, foo daa ī’ bad bui pad geu boo ra bana aa gbaaro ina baa ma’nneu kam funda n sin gbaaro geu ina n teu ma’n neu au, ina n teu ma’n neu au, na ban ao, n baī ko ba baa ehh, bu leu teu booru, <noise> too boo ko bu dam ga buran beddin kpengsil pin beya buru kum keu anta seng gey pad. Too, in liin be teu kpan geu, gara, in liin beu kpang butu ku, pira geu lee, yara sen dam neb gbaad, oo ko too, oo ni ga, da dan neb gbad oo bid munu, tou keu neb gbad oo bid deu dan oo lumeu, neb gbaad mu bira yeb mu bid a yaaya, bin ī’ in kin kad mu nuong teu ku, bil geul geul bin bobn neu kpang see, beu neu gu lee too boo reu taa baana teu kam kaw, tunda yake īna yaa sin obu sin geu, n yaa sin obu sin geu too baan ima pi’naa, bob bid dan pī’ nebm birau, amma ina bu pi’n yereu aayee kin ko bu pi’n kunu dan ma’ keu neban bira, kin gbena seng kimi, too, oo ko yarii kin baana, ina bin ke’a reu au, amma aa geu bu pī bun tedn ni, amma aayee ko bu seng kin geu kaa ban gbi’naa soo gam kan geu ban naam veneb ulura, baa bob kpengsel bu aleura baa sikn tem bue uleura, baa kaa bin gbih, kaa ba gbi’ m̄ geu pad m̄a bin ke’n neb gbaad bin naa reu bin gbin kim pad, gam kaa bin gbin neu geu kumdua, ban in kam bid bobn dau iueura, neba boonu reu ko, neb ka’anu bu saai boon ko bura bu kin pi’na, bura in bid bobm ulura, buran boba, singu bin ma’n singu, neba boonu reu bura bobm bini geu, kaa bin gbe’n singu neba boon reu bura bobn bini gu? Kam bin ni gbi’n geu abin ho bimna liin lumu, neb kam buru buro bom boba too ina beu bura bam neu geu, ina seng dungneu geu beun bpbun ged bira gara obu geu n yan nuong keu neb naa bu bura neb veu bee bira, boo ko’ veu bura, bu kel veu bee bira, boo ko’ veu bura bu kel veu birai, bou lam in neu geu nue bu lam ineu geu naa lii teu kunu veu lii teu kunu, boo ko in beura yoo kunu bu ko in bira yei ko, too seng gaa uleu’ī geu bu lii bu in ga. Obu ko baa tunda kin neu uluera, n be buteu liin geu baa nii bobm geu, bu bob in ningn ma ga, too n be seng taa ma’ faa seng geu pad ni, seng ma’ī geu gad bid bu geul bilu-bilu, bu baa numgua hei seng dumgua, ī ko veu a, ī ko’ beraa, i ko naa bira neb naabe bira, neb veu be bid ko bu ko’ teum gam bu nuu reum beuneu ningn veu bira daa lii nel ini geu veneb nu soon see, zong duniya n kii, zong yeba n kii songa, veneb nou n kii songa, soo gam kaam geu boo ko bu naa veneba ba, bu kod in bira yoo kunu too obin ko ina ban ma’n nee geu’n sengna bu kod in bira ka’n nei jeu, baa bagn bu geu nlueng si, baa bagn bu geu nung si baa kum sooni kea boora, boo o bu kuna too ī’ sokko bu bai muengna ī ki boo ko bu kiya, soo beunea baa kum sooni baa ma’n ina baa ma’n neu geu pad, gam zong oo son kunu. Too, <noise> yebura īna bin ma’n neu ko yebira bin geu naa yee baa dam yebbid sī, waa teu seng zed oo faa see, aa deung pin beya nuu-bood egn beya reu, baa zig yeba da baa eg nuu-boora, aa neere pad oo kunu ku le-nau, a’a zed oo faa nuu-bood bee egn neu ko, baa zud min dau ko’ lesa pp lam yed fem nin teum-teung, ned nuu-bood beu kp, emi nuu-bood ma’n beu gu boo eg nuu-bood boo nyedke, baa pi’n bu ina ina bu seea ueureu re, baa pi’n bu ina ina bu saa ueureu re, baa pi’n neu kunu oo ko da lii numu keu kupu neb zong bu lam bira yeo baa sam ina Baa pi’n bu kunu ina bura lam zongna da lam da za’n legu roo, da m̄a ma’n mii pad da san nuo, singu bin ma’n kan singu yebbid i daa namu ga, yebbid ī daa numu ga seng geu pad ban kum bon kum ga seng geu pad ban kum ban kum gbo’ kera to gbo’ke pii yebbu ko, yeb senga geu pad na kin ai neba zangna bu kin bu neu teu kuu, ai neba kim bu alteu kaa ai bu ma m̄a teu zongna ba, nii geu bod gbo’ke pii sin yebba, lam ke sel. Useni baa mal yil odba ba nyen veneɓa, bim keu gad bid fa baa ngeu veneba baa kum sooni nii geu pad oo kum birin kin yebba, senke seng geu pad ka ayere kin. Neino bu tu ban ne kin doo gad bira gad nuengna yere ba, gam kin kpora muteu nueng gam gad muong yere ba, bu yaa teu ei seenu bu yaa teu ei sunu. ī gab gad ya gad bid teu sin yeba yee ko’ naa yeba pad diga gbad bira haa daga dii wuera haa yan beu zong teu gad bid neen tonu m̄a baa ma’n nu geu bu kunu du ru yaa, beuneu n gam nuong teu geu am yilu ligea sen naaseu n daran gad lumu, gad dan mungna reu gam lo’na. too in ningn kpa’n teu samu na dan gad nameu gad dan pi’na, too maa mu yaa taa ei sunu baa ke’n kunu, baa kin gad bira, baa pi’n gad bid gbaa baa pibu gbaa boora, gbaa baa veneb pi’ bua sunu. Baa pi bu gbaa bei ra, baa kum sooni keu boora, baa kum sooni keu boora, bin kum sooni keu boogu, boo pad bura kum sooni keu obina, vagseu ning bobbin ga, vagseu ning pii bin teungnu ga pad bam kum sooni, too ina mu yaa ei sin neu geu mu yaa ta, beu baa bi’ nuu boo nau, too sengna mu ī’ reu geu at least ba bobm senga mingna, i bob seng mingna doi baa geu gara bu yaa am sunu bu yaana mo’n beya, neena n teu bu ko’no geu teun soona neena butu kum geu amfa neena bufu mo’n kin deu, neu bu buud ega, n tu in bira yel pi’na, na bu in bira pina n teu bu buud bid ega roo, n biya nuu bu nou n daa bu si ba lin tumu geu kaani, abin ko gbaa gu veneb bob dabin kpeun kan kiina, too ama bin mo’n kansel, in sogeu neu bin dii bin dul gara, in ula zegeu gu dii bin dul gara, i dul gareu geu dal i baa reu lee? I duli geu ī paa pireu mingn ma see, ī dul gareu geu i paa pireu ningn ma sel, yebbid di yel ireu yeb beddina, ira kunu keu gad ta, gara ina mu ī ban beu teu kim, mu kuya m̄a teu kim mu be’a m̄a teu kin to ma n be’ n kiiya yereu ko, n be’a teu lee gad du faa ban aa, neu taa baana bin be’a teu neba zongno bila bu ma’teu kin, zongna bu ma’teu kim, bu ma’ teu kim too m̄a bin ī’ reu geu obin ko bin deun banne, bini ma’n nī kaani too n baagi kaan geu gad deu ko too, da kin wala ded da neb pireu be oo pala, da neb pireu beu oo dedula la ded wal bui geu to wal yaa bau nueong teu kin yaa baa muong teu kin ē kii teu lee, boo ko bura taa baana ina da ma’n neu geu ina san ulereu reu ban ma’n taa Ina san deu ueureu re ban ma’n taa aa san sin neu ko baa ma’n si ba saa ban pa’n son biddu vogseu ko baa dan kunu boo ko bu ma’i kam geu mal kunu odba ira taa ma’ naa nii pad da kunu soni, too, ina mu yaa ei sin neu boo beuneu nulan pi’ya, nulam pi’ yereu boo baa wal geu odba baa wal yil odba neree pad naa oo em cesu, neree pad muu oo em lesu, da boo lam cesa neree pad nuu oo em lesu da oo lam lesa gam baa bobm ia liin beu oo ka’ kin bilu, bin ma’n kan singu songa, useni, bin ma’n kan singeu songa, neere pad oo em lesu. Too, yebbin bi baa tum bu kunu baa em nuu-bood egn beya, ulaa baa oo kpengsel pereu reu ko, too odudbe bira baa egn bura baa pan ku useni ī ma’ kim si bin ma’n neu kam geu yeb da kim yela, lang baa kam ku. Boo ko bura Boo ko bura faa bama, too ina ra ma’n neu geu m̄a sen ueureu reu ban ma’n ta m̄a sen deu weureu reu baa ma’n taa, aa sonsin neu ko baa ma’n si ba saa baam pa’n son bid duu vagseu ko baa dan kunu, boo ko bu ma’i kam geu wal ira kum odba īra taa manaa nii pad da kum sooni. Too, ina neu yea ei sin neu boo beuneu nuuan pi’ya, noan pi’yereu boo baa wal gi odba, baa wal yil odba, neere pad neu oo em lesu, neere pad nun oo em lesu, dabo lam lesa neere pad nee oo em lesu dabo lam lesa gam bin bobm in liin beu gu soon ga, useni bīn ma’n kan singu songa, neere pad oo em lesu too yebbin bira beureu em nuu-bood egn beureu ko baa tun bu kunu ba en nuu-bood egn beya, ulaa baa oo kpensel baa oo kpensel pereu reu ho too odual bee bira ba egn bura, baa pan ki useni ī ma’ kin si ban ma’n neu kau geu yeb da kim yela long baa kam ku.